المشروب المفضل هو الشاي بالنعناع لأن تحضيره بسيط. أول شيء أغلي الموية وأحط فيه شوي شاي أسود، وأخليه يغلي شوي، وبعدين أضيف ورق النعناع والسكر. <hesitation> أخليه يتنقع لمدة دقيقة. <hesitation> بعدين أصبه في كاسة الشاي بالنعناع يعطيك إحساس بإنتعاش وطاقة خصوصا في الأيام الباردة.